Laha araky ny fahaizako azy zao gny lokom-bolo: ao gny lokom-bolo natiorely le mainty, de ao koa gny volon'olo fa antitsy mivaliky foty, de ao koa gny lokon'ny samby zay tian'olo zao ny mandoko mena, mandoko maitso, mavo, arakarakin'izay safidin'olo.